Mi dye nyigo za wye, binyigo mari ma wye gugi, mi ga la wo ba hni, mi ye mi dye ewo wye ba yna. Gbmari, ebyma eyi eḃo num, mi ye midye wo ba mi ga lawo yna woyi tswashe dnawo ḃayi, dna wg wyego, wo kpe tswashe beta ye, ndye wo ga wo tswashe dna abo khikhiri mama ndye ḃa hna, ga la gnu, wo ri gabmua wo, basuasnu ga da mi wye, wo ynadyi snu ḃo de wo beta da ḃoyi, de midye de mwawmwayi wo gba mi wyim, tso ndye wo ga yi tsiwashe dnawoyim wo gas nu ḃo gala gala gala, tungni lo mi ye nyigo mi ga la, do do myigo ma ba yna, bon dye wo shuga da mi gbama yna, woto wo mwa wodye kpem. Muhni mi gna dye mi nyigo kpagni wo ga kpagni, bo ma dye wo nyize rib a ga da mi gbma khikhi khikhiri yna wo yi tswashe beta shi wyego ndye mi nyigo nyi, ma she gnado de wo yi mi ga dye, dye wo yi tswashe beta shi wyeyo, wo, wo yi mi mwamwa, wo smi ab’o hni, wo wyi yam, he ga lo nyigo bo da he dye wo wyi yna, mi zadogo la wo ya, he ga lo nyigo ḃa da hedye wo sni ewu, abo ndye ḃa hna ḃa yi eḃo mari num; ḃa ndye he ye nyigo he ga la wo ge wo snu yna, wo gba, wogi ha nwamwa, wo yi tswashe dnawo yi, wo gi ha za mwamwa, he, ḃobo he ga da yna wo, wow o he gbetu ke wo myiwo yi ha beta mari ndye he gas nu yna, wo gi ha eḃa mari, wo da eḃa mari gi he, wo lo yi pnushidyim, wo snub o pete, wo lo mwa tugo ni, wo gas nu a bo dye ḃa hni ga bniya. Tso wo ga tu go mwna la tu, abmyam yi lo lo ba ri biam, ke yi lo a de ndye ḃa badye tugo gba, bayi tswash dnawo, basnu bo pete, ḃa bagba wna yi lo ḃa ri hna bi ba yi ga kpa zma da de ba ri hni bi yi he ga ba mwamwa, muhni wori gas nu he bwa wyewye, ynalo ynalo, nyi ze nyize nyi. Tswashe snue aze lo.